Ko'o yë ti'i ka jo'ot atësëp nëmët'sëp pero ko'o yë majtem jyot atësëp kap ti dunëp porque ti'i kyëxpë pa ji'i mich mënayn ko'o mich este jedun mëwë tyuna' in ti'i y mawë jyot adësëp manampë ëya jambom kë muk nëmech pues ya este, nëkxë në nëkëkpë kup tu'u porque kap este wam je mananyë, pues es que kap ech mëjk dun ti'i na tunanë, wexämëjk nyaka ityë, entonces të du të jedun jo'ot adëchi'i en cambio ko'o yë medatëp este je- jedun xa'ajpë ko'om ka jo'ot atësëp pues hasta ja'ixëp hasta naspadëy at'sip mëdyëbe du myaj nëdyjbë pues namet'sambyë je, padam je, porque të du kyëxëk je mëdatyë kap të jo'ot atëchi'i.